Nai Korea Selatan so na, sila budaya nala sila dede'an na pake dedea Korea. Ma nai negara ndia boe o ala lakahuluk sila hatolin al. Ma leo negara hapu fai hahaek esa so na ala upacara, ma nai negara ndia teknologi maju so.